تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ واٹر کمپنی شِکایت کرنہٕ خٲطرٕ فون کران زِ مےٚ چھُنہٕ دۄن دۄہَن منٛز آب آمُت۔ بہٕ لیکھہٕ ضلع مجسٹریٹَس اکھ درخاست زِ آب کوٗتاہ چھُ زِنٛدٕگی خٲطرٕ اَہَم، تہٕ أسۍ چھِ پَلو چھلان، غسل کران، کھٮ۪ن رَنان۔ مگر أسۍ چھِ دۄن دۄہَن آب ورٲے۔